די רעפטיילס וואס קענען טוישן קאלירן זענען אסאך מינע שלענג, און די מערסטע פאפולער איז די קאמיליען וואס וואויענען אין וועלדער אין אפריקע.